Ka raha zah zao, zah zaigny kô segny-kô agnotagniana zaigny amin'ny resaka ôhatry hihinagna hegna avy amy fivokaragny chimique forognin’ny vazah re, zah rô tsy hihinagny eh, tegna mariny satriào tsy <hesitation> zah tsy matoky raha vita <hesitation> produit chimique regny mitsy, alô le nat-naturel regny fô ny tiàko.